Ku mult nüüd küssüq kas ma söönüq pigemb võiuleibä vai salatit <hesitation> lõunasöögis, sis ma valinuq salati, aga säändse salati, koh om <hesitation> määnegi <hesitation> sääne valgõ kastõq ja kardohkas ja liha ja, sääne om hüä.